Ọdan kaga hochikọpa memlọhọ kunu, lochikapa kumọ tonu, alẹchọ ya nmanu, alinyi duma nayanu yu nman pee, akwoye chọla, ochọla ọmaochọla kafulẹyi nalọ maka oga ega nenọ chika onọ ẹ, akwọyi hajẹ alọna, akwemkpọ kuwọ ikowa chola kmuche, alọma tipu kemkpọ ọma alochikpa na dudu kpẹm bọa akwọyi kpo tipu kemekpọ-a gbọbu ẹ kalọchọla, alọla kuwọ gwo, ọdan kalo nyi yikpu achlaa alọla kuwọ gwo alẹfa doka alọla kuwọ gwo kpẹm, alvis atwu atemkpo̱ chọla wkwoyi piya tipenu, eko noga eko ko na bọa alona, akwehia ichola knuche kpọ atekpọ tipenu alọna tipenu, alochikapa na, kpo tipenu, eko naleje kemkpọ noyanu kwu nmo bọa, akwayi hiyẹ, ake lọda nege le họ nehọ ka otumato a, ake lọda ọwu, ọdan ka ke doka wu nẹ ake logba, ake kwanọ kuwọwu ke kwo̱yi chọla, alalibasa kuwọ bẹ akwọyi lepo tipunu, alọbẹ kpẹm duboa nole nola bọa, akwutumato memla akọkọ kuwọwu akwoyi piya tipunu, abole nmala gẹje nama ka kọkọ iyukwokonu gẹn bọa alemkpọ tipunu. Ẹga naje koye bẹnu kweji gaọ gla-alemkpọ a tọ alumayi kuwọ kpotọ, aloma tipunu, ẹbẹ nachka okpotọ ne alebe kuwọ kpotọ, oke wẹbẹ enyi alebenyi kuwọ kpotipenu kpẹm nje koleje lọlọhi nye kọhẹ chika ole bọa, akwọyi litata, ọma wekochikapu meml ọhọ kunua, yọbọ a. Ẹnoke wọ nalọ ke hi le kujelọfu ọma, alochikapa kuwọ towu pee, akwemkpọ kune iknu chọla, ola kuwọ itipa ehi, ola kuwọ iho akwu ẹhi chọ nge nachuleapa ilepo tipume kpọ bọa, ole ya neko ko na ga ẹma, okwọyi hilata alọna, ẹhọ duma ya nmanu alọ ya nmanu kpẹm, akwẹhi kuwọ ikwu chọla kwuchẹ nẹhi a lenmo kpẹm u bọa akwanọ inu oko wanọ obanu oko wanọ ole, akwu piya tipimu, ole nmọla alalibasa kuwọ lepo tipunu, alakeọuọ memluturiato nawu aman ka gbaa ipiya tipunu nole nmọla kpem bọa naje kọle nmọlaa, emukpọ naje koge jochileapa inohaje a gila alemkpọ a tipu ọda naji chọla, akewochikepa na naa akwọyi piya tipunu, alumagi kuwọ kepotọ lọda du kuwọ kepotọ, akwoyi wiya akwọwu kuwọ kulọ, naje koleje ganu kpẹm e̱ mẹma, chẹ ẹ aknọyi hilata. Oko wufurayi durayisia, oramọla, ochikapa onmọla a Akwochikapa kuwọ ya kpẹm nalọ towu pee kpẹm bọa, ake kwoyi chọla, alọchọla noga ẹga koheyi je nehi noo, koje tọtahẹ, akwanọ kuwọwu akwu chola, alamọ kuwọ nmọla kpem boa akwochikapa, enalemkpọ tipu kuru̱ e nefi kotumato uhlohọ, akọkọ kuwọ uwọhọ alo wutọ, ọda nalo bi họ ligi ligi koda onmọla nya alọ kpo tipunu kpẹm nale je koleya kpẹm bọa nalo hi uwọlọ piya tipunu okwọyi chenji, kwu piya uwọhọ kpẹm ma, ake kwọyi hije, ake nyẹ alukarọtu kuwọ bẹ, ọma tiyidọma non, karọtu ọma memlukabeji kuwọ alejejinu kpo bẹ kpẹm memlanọ kunu ẹnehọ leku krim ma, akwọyi piya tipunu, ake kwoyi upiyatọha piyatoha piyatọha kpẹm naje kde je kpẹm bọa, ẹbẹ kuwọ na bẹbẹ kpem-ma kpotipu kochikapa ẹnọ fiyẹ a, ufọ, anyi ukpọmọ mbẹbẹ, uchẹbẹ olamu kpẹm bọa, akwọ yi kpo tipu kochikapa a nole ya kpẹm bọa, akwọyi haje akeyi che nmanu, ayi kpodeyi olamua ayi kpotikpẹyinu, nayi je lahe gelea abọ lẹa.